Agokansi a m'enyi gye ho ara yie, na mutum meyɛ na meyɛ no yie eyɛ mbirikatu. M'enyi gye mbirikatu ho ara yie, na muguan a, ihu dɛ obiara nnyi hͻ a obotum akyer me wͻ kwan do. Sɛ misi mu dɛ murutu mbirika a, obiara nnyi hͻ a obotum nye me akͻ. Ntsi m'enyi gye mbirikatu ho ara yie. Mpɛn pii no, nna mutu mbirika ma skuul ahorow binom ma wͻgye abͻdzin akɛse.